Nde mi laato fijowo ngonɗo mo un anndi e kotoye, e mi laato fijowo ngonɗo mo nasara, moye ɓuri. Igga mi laato fijowo mo ɗun anndi e kotoye, ngam tonii e ɗun anndiyam mi waawai mi naatay ko toye to mi yiɗi, bo mi wawaay mi heɓa ceede.